Ampondra, igny zany izy afaky miaina am'plasy maiky be. Ny tandrony amin'iny zany tsy de hoe mifanerasera am'biby hafa i. A l'aise soa zany izy mipetraky amin'ny tany maina, afaky miaina soa i, tsisy mpaneligelina, trankily, zay zany tanjony hoe tsy de mifandray amin'ny biby masieky na am'biby mamonomono olo <hesitation> namany regny izy.